Allemagne ndraiky <hesitation> zaka <hesitation> malaza any fety la bière tenenindreo zany <hesitation> labiera zany e, zany zaka tiandreo any, zaka sotroindreo any zany e, de sôsisy koa zaka tsy andinondreo any fa mety amindreo tsara zany sady matetika fohanindreo.